أعتقد إيه، وأعتقد إنه إحنا نسوي هذا الشي فعلاً، يعني بيكون الموضوع طبعاً أصعب يعني إيش؟ أنا كنت موجود بدولة معينة بس ما حبيتها، مو مناسبة معايا، مو مناسبة مع مبادئي، مو مناسبة لحالتي المادية، بغيرها، وأعتقد إن كل شخص له الحق بهذا الموضوع.